li sootz' kakjiyij kechaaq' <hesitation> xaqara' rajawxiik ke'el b'iik che jun aq'ab' la' rimal <hesitation> ela' etb'al q'iij, etb'al <hesitation> re kakjiyij qechaq' rajawxiik b'la' ela' jun aq'ab' la' ke'al b'iik rimal <hesitation> waxu' ke'al b'iik paq'iij wani' kib'an k'ax chikyan, wani' ne kekamsis kaan.